Оташнишон як дастгоҳи муҳими ҳифзи ҳаёт ва моликият аст, ки барои хомӯш кардани сӯхтор истифода мешавад. Онҳо якчанд навъ доранд. Мисол, оташнишонҳои обӣ, ки обро ба сӯхтор мепошанд. Боз ҳастанд оташнишонҳои хӯлаи кимиёвӣ, ки хокаи махсусе доранд.